أكيد باخذ معي مهندس فاهم في الأمور الهندسية, عشان يبني لنا المستعمرة, وبرضه لازم طبيب, عشان يهتم في صحتنا, خصوصاً في هالظروف الصعبة, لازم يكون معانا عالم زراعة, عشان يعرف كيف نزرع و ننتج الأكل, برضه نحتاج عالم فيزياء, يقدر يفهن- يفهم لنا طبيعة المريخ, يستغل موارده, وآخر واحد أكيد لازم قاعد يعرف يدير الفريق ويحل المشاكل اللي نواهجهها.